Ta'ayiɗe a ɗusta shumri ha pelle gugal, arannii Ta'a ummitake ha kugal tefu ndiyam ngulɗam sai ngewoɗa, nyama nyamdu daidai sai keɓa wakkati ɗanoɗa. Nde a huwe a somi pat sai keɓa wakkati ɗanoɗa